வசந்தத்தின் முழு மலர்ச்சி மலர்கள், துடிப்பான பசுமை, மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் செழிக்கும் வாழ்க்கையின் பொதுவான உணர்வு. வெப்பமான வானிலை நாட்கள் தொடர்ந்து வெப்பமடைகின்றன, இது கோடையின் அணுகுமுறையைக் குறிக்கிறது. அன்னையர் தினம் தாய்மார்கள் மற்றும் தாய்வழி நபர்களைக் கொண்டாடுவதற்கும் கௌரவிப்பதற்கும் ஒரு சிறப்பு நேரம்.